אה תַעַלֵּם אֶלְאַדַבּ מֻהִימּ בְּזַאף, חֵית כּיַסְעַדְנַא נְפְהְמוּ תַּקַאוּפַאת וּכיַטַווַר לִינַא אֶלְמְהָارַאת דִיַאל תַּעְבִּיר וּתַفْكִיר נִקְדִּי, אֶלְאַדַבּ כּיַעְטִינَا נَظْرַה עַמִיקָה עַלَى אֶלְחַיַاة וְאֶלְמְשַאעִיר דִיַאל נַאס.